المعتقد اللي أهم أهم بالنسبة ليا هو التفاؤل والعمل بجد، لأنه مهما كانت الصعوبات والأمل والعمل المستمر بيساعدنا نتغلب على كل شي أكيد يعني، ولكن برضه التفاؤل هو سيد القرارات يعني تك- بعد تكون متفائل فيكون كل قرارك سليم ومليح يعني.